אלא כאן נקדר יכון ח’يوان ברי ולו נהאר וואחד, נفضل יכון <hesitation> פיל מיתל אלפיל תיכון, כביר ו ויטה דיאלו דח’מה ו סכ’יב באש ייסיד שי חאד, ו כולשי כיחאפו, אע’ד’אביה דיאל אלח’يوان ענדי פי אלגהאבה.